لو قالوا لي يوم من الأيام إنك بنعطيك مؤونة تكفيك طول الحياة تختار وش آيس كريم ولا تختار البيتزا؟ الصراحة باختار البيتزا، لأن كثير أحبها وإن هي تستوي تاكلها <hesitation> في الغداء <hesitation> أو العاشا، لكن الآيس كريم بس يستوي تاكله كتحليه و <hesitation> مظر.